Manahaky anizao roahe ñy tohiny rehaky toy: -"Nivola tamiko <shushes> iha ndraiky zay hoe hamboatsy boky ,ino ñ'antony nahatapakevitsy anao hañamboatsy boky io ?misy ino?"